यन तो सब सब्ज़ी मिलदा छा लेकिन कुछ मौसमी सब्जी छे जो मौसम में खाने को मज़ा औंदु जन पालक होएगी मटर होएगी गाज़र होएगी शलगम होएगी बैंगन होएगी लोकी होएगी तुरई होएगी तोरी होएगी भिंडी होएगी शकरकंदी होएगी हरा धनिया होएगी फूल गोभी होएगी ब्रॉकली होएगी और या कंडाली होएगी सरसो का साग होएगी